طبعا بأقدر ازرع! أنا متعلمة الزراعة من وانا صغيرة. <hesitation> الطعام إلي بزرعه؟ بزرع البصل بزرع الآلو بزرع الطماطة ، بزرع <hesitation> التابل البقدونس، الجزر، أي شي ممكن نسوي فيه سلطة وينأكل على طول.